تھائی لینڈُک ثقافت چُھ واریاہ اثراتن ہند اکھ منفرد مرکب، یتھ منز شٲمل: مذہب، مذہب تھائی لینڈس منٛز چُھ بدھ مت غالب مذہب، یتھ منٛز ژتجی ساس, کھوتہٕ زیادٕ مندر چِھ۔ خاندان، تھائی خاندان چِھ واریاہ خاندانس پیٹھ مبنی، یمن منٛز زِٹھن ہنٛد احترام چُھ یوان کرنہٕ تہٕ یمن ہنٛد مشورٕ چُھ منگنہٕ یوان۔ تھانے کھٮ۪نَن چھُ پنِنہِ تازٕ جڑی بوٹیَو تہٕ پیداوارَو باپتھ زاننہٕ یِوان، گریٹنگ، مہمان نوازی، تھائی لینڈَس چھِ "لینڈ آف سمیلز" وننہٕ یِوان۔